<noise> Nepo nafi chilapa nene mufipa <noise> wino mviya rieku kweneku kuwilaya akwe Sumbwanga wonsi mino kapita kuli semzi mukazana itofauti nuku mwituka kwa mfgano ndinayo kumbaya <noise> kwanza ilugha yene na mazana yakuvwanga na mazana yatenzi yakuvwanga ichina chusa alafgu <noise> ilugha ya pili ichi Swahili <noise> lakini umazana ama zingira kwene okalavuya kuloleka kuukwa na kuu itofauti kuuku kumbeya kuku yani <noise> kwacha kwacha yani kwazi pandi walola yani na nduta yakumazana ntu kwevo yakupita itofauti na kumazana yali ni raha ziyonsi mara kukucha katondo oingi yakwita yalukuma kazi yao chiku fike miede yani sanya yakuwela ngaiza kaeli yanzisha mambo mani tofauti nuku mwitu kunumazana vwilu munta malata amala kwizshukwa katondo kwene <noise> auzsha kwini yasuta iyasuta ange waiitela mala kufika ikala ahh mwaa ahh mwana kuna kuingishia madelre nanda chimwa takwe tuumfuko kwa hio amaisha yakumbeya <noise> ngiwati kuyafupilile kani mpaka kuli chonsi chino ngajifunza <noise> nayo kweni kise ndizwo wachiomba kuu angeuza kuu <noise> ya- yakutamani vinkuomba <noise>